Nkyɛ mɛpɛ dɛ menya tum a -tum wɔ ɛɛm, wimu nsakyerɛe do osiandɛ mpɛn pii bi wɔ hɔ ereyɛ adze bi paa nkyɛ ehia ewia na nsu atɔ asɛe adze no, dɛm aber no mowɔ dɛm tum no a motum ama nsu no atwentwɛn do kakra a mowie atɔ. Ibio, ndɛ wiadze yi mu fo bebree na a yɛay- hɛn ndzeyɛɛ resɛɛ w- wɛda ntsi ne dɛm no ɔboa ama dɛm ndzeyɛe na yɛyɛ no wimu nsakyerɛe no no mu bia asɛe mpo a meetum maa ma ayɛ yie na matsentseen no.